أحب بصراحة إني أعمل ف وظيفة أحبها حتى لو كان راتبها ظعيف .أو منخفظ لإنه الشغف والرظا عن العمل أهم من الفلوس .فإذا كنت سعيد في شغلي وش احلى من كده، يكون عندي الدافع أكبر للإبداع ،وإني أطور في نفسي أ.ما الوظيفة اللي ما أحبها بتكون مجرد عبء علي فحتى لو جمت كل صباح عشان روحها يعني بتتعب نفسيتي. فأفظل اني اروح وظيفة أحبها.